إي في مرة مرة كنت محظوظة، إشتريت <hesitation> شنطة وجزمة من محل وكان مسوي سحوبات وعرظ، وطلع إسمي في العرظ أدفع بس نص ثمن الفاتورة، فكنت مرة محظوظة الفاتورة كانت غالية، ودفعت نص تمنها بس.